Ny fomba fagnazavako e miligna fagnasan-damba koa zashy izy io, e miligna iza manko amindreo machine, izy io zao fitaova, izy io zashy fitaova izy io ahafahategna magnasa lamba, izy amin'zay sy voatery zashy agnao hikosokosoka lamba ame tagna sana na agnasa- hampiasa- mampiasa io miligna io zagny agnao, agnao sy mikosoko lamba, sy mampisa savony fa misy <noise> raha speciale zay zashy ampiasaigna aminazy haniasika hoe vovovo-savogny, izy koa de efa maigna ny lamba agnatiny ao izy ka sy atapy e sana, sy atapy ame masoandro igny sana zagny zashy lamba ny ame miligna fanasan-damba, fa izy zagny magnasa anazy fa izy fosigny sazhy mampiasa herinaratra magnana anazy ,mampiasa courant fa sy mandeha amy zao avao.